Kuchinó tedninó h <hesitation> kuka kuka nani tedninió té ni'ó no dikinó iño no ndikinró horá, tanei no xhá kuchínó'o niuté ñono ndikinó xuyuxaxhi ni'ó han kuka.